Ny firene Nouvelle-Zelande da nijoro ampabemaso tamin'ny tao efapolo sy valonjato sy arivo nataondreo zay tamin'ny alalan'ny traite de WAITANGY. Nanao sonia an'io zany reo.